Do të preferoja të mësoja të luaja në gitarë sepse është një instrument shumë versatil dhe tërheqës për t'u marrë kudo. Mund të luaj në stile të ndryshme, nga rocku në folk, dhe më pëlqen ideja e të mund të shoqëroj këngët ndërsa këndoj.